א טאוסטער איז דא צו געבן א קראנטש, א גוטע טעם פאר א ברויט. אנשטאט איינער זאל דארפן עסן סתם א ברויט נעמט ער עס, לייגט עס אריין אין א טאוסטער, ס'ווערט אנגעהייצט, ס'מאכט עס אזויווי אביסל הארט און ס'גיבט עפעס- ס'גיבט א בעסערע טעם סאו מ'הייצט אן, מ'קען לייגן נאך זאכן אויף עס נאכדעם באט ס'גוט ווען ס'איז געטאוסט.